Aar obho adigh kaami ngho aduma bho no gbo motu ooyobho naako motu iikpulughu temabho kedio ami ukiom nadio no ologhi aghol ikpoki tedighm tavo ami kedio todighi am unu obho ami nadighi o ikpoki idigh tavo ami kedio ami useghe mokpoki nghi unogho mooyobho napam nesi iikpulughu obho aadonaan umin umiin, odigh ezobho ibham oiy ami me diebhaten o kedio aadonaan nabe tunu nakele, na gbeel edian ole kedio ami nghol bi aadon oobi aduma aadon enaan na dighi no dighi etede amem obho enaan nadighi modighi na anaamaagh because enaan emugh so odi na gir ogir aruumugh, aadonam kenaan na dighi modighi na nogho zina ana ta tuan akodi ta gir kezobho iikpoogh ogir io kukpoogh na gir karuumugh. And akaar lo ana na moghon ibha emughobho na gir o arukaar lo ana na moghoyan iitiabho arumugh o netibho ana oruedio. ateny iibaghami taghudum. Kedio aami urol suo umiin ughol aadon oobi aduma. So ami ubon udunogh obho aghi mookpa ale, but ami ughi usi, ikpabu niduul imaradio ami ughol ah Ikpabu niduul o kunebol eko? Ami ta kuughini modighiobho. Ami urool ibam malebho ami ulogh teba ubhin urugheel. kedio ani- ami aghol heh. ana narugheel? tookpu dio. aadon iduul imara dio kami uten urwgeel. ibha paami ubham urugheel. kami ughol paadon togubh ni motu esi obobho mako mesi iikpulughu o atol ni o paar olo otuan oghalani omina oghi tonon esi oolo. pu tomanni mo dighi otu esi iikpulughu o ku. ana miin ezo enaan na gir ogir. naabho aroiy abadi o apin atu modeghian ara dighe oomo ibha pito amidio. itotenaan. Aadon ana miin iikpe bho ikpoki obho ooy o nakol onogho. obho ami nseghe unogho tepiakele oiy o napam otu iikpulughu obho pu neemina epu mibho ami ughi unogho te pa bho. ipa po dighi tenaan kedio masi teminam etu milo imina ipu tesuo. iyaam oiy ooy io. iyaam tenaan. so iibha pobho aami mteiy odeghe to bho aduma bho aadon. miibi obho enaan aru adighio then ibha ami umiin naughol enaan na ghughion na ueboom obho aadon kaami adeghe <hesitation> kezo bho ekpete bho iioloma bho aru kuna adeghe bho. ami umaar umaruom ageiy mo maruom aruumugh. Ana omar non me mugh kana na ki tedighe? Ana onaruomio uniitia obho emugho na tiobho kana ki tedighen? Ana mo dein omoghoyan ibha emugh o na telliom zina. maruom apu mibha iikpoogh o. iikpoogh o netele kua benaan. but emugh o pobho nateliom zina. Aadonaan ami ughi kedum. awuny ami na ani- ami naami ughi kedio oyiin ologhi na kol da ma nele maghi kua. amem ami urele ughi usi ami na miin ogodo. oh enaan. obho ogodo. kedio ami udeghe mogho ma ani- ami na wuny ami ughol ami naamiin ogodo. Eedi ghol iben. because aami ezo ole mole onu kedio ami useghe meloor o kami uti taman obho tim! Tim!! Tim!!! Kedio eedi ibele mipe bho eedi nesobho iru isi. agey kedio ezoor ubeton ogodo bho ulogh teba eedi iso me pebho isi kedio abheghi mo ogo ami. ughi usi. obho ogodo lo ami umiin bho naabho. adigh ta usire abe aboghorona ma aleke bho arele asi te sio po bho ibebho nedugh pa amel abho. kedio ami uru ukaayogh ogodo bho aar lo osaam edian naa mute. po ogir tenaan. Aadon aan. bha adiobho abaal. po ana moghoyan ibho arumugh neghe ne nogho zina bho mezo ana ta tele. <hesitation> okpo ikparanaanio zina. okpo ole miin ezo tedugh But ebuyom aroiy imoghoy anio. idi kua benaan nekele kua benaany temararoiy obho. Etede aroiy obho ana umiin ughol opoghol miim o ughol gha maghol eedi opoghol miim. Enaan aloghom ezo odi na ateliom ooyopobho kezo bho aadonaan. anoah lo obhereer iigbia sa ughol anoah opoghol miim kedio anoah pobho enaan aseghe arol agirom ogir odi. Aadomaan amem olo ana urol kua udeiy kua bha ana na moghoyan ibha imugh o na deghe obho. ibha ana udeiy kua pana moghoyan. bol aghi kua. bol aghi kua. iibha bho pu na nogho zina mesiolo obol ekua po na deeriom zina maraaboom olo ana ta miin atele aki pana omiin okpolo ana ta seghe aakiom ani onuma na awuyn onuma. kabhin kaakiom eghunotu onuma ka awuny onuma keghiighu tariisi ituugha. Ana na dighi me tede okpo to okol mana na dighi kua be na tobh tobhiin. Emugh obho po nanogho zina meboomo ezo orele ezobho. emugh obho aghalam ku na nogh zina bho na loghom onon eboom olo odi ta pinmi apuliom pezo emarroiy obho odi. so ezobho adio abaal do- don o ana amiin ooma ariisiobho ana ughol ami ta tele kua. ami ta tele kua. ibha imina na seri medie akol ami ta tele kua. ami ta tele kua. oome siobho ami useghe miikpoogh o moghio emugh o na ghol uhuh ekua dio. mula maru. esiobho ana tamin aar la ana ta le mu udule aadon iduadio tologhi edumo obho eru Arooy netm molo ana ka miin aar lo ana kale, kedio tesiopo te mina ni etu milo te pel ezo. Aadonaan kezobho aar ȯ negir suo, kana ngir ilizuan, poana oniin mobho eedi neki peedi oghol adiem oiu ōbho odikwa odikwa, ipin ooyobho odikwa odikwa bho mabhin aru. Pa ana omiin obho to tni opeleghi zina 'o” arooy ibabadi neeru nepeleghi zina. Heh nopoleghi tedighen, tesno ó. <hesitation> Eena nepeleghi zani meeghe, ami ooy lo nateiy eghumotu, ana peleghi meeghe? Nooruom zoor mobhin onuma oghitesi, amem ana tugheel ehn, eḇa onuma narol tititi, aghudum na ke. So ana gir arigir iibha iyaam idi tavo tenaan. Enaan ato mezobho, iyaam ooyio. Ìlo gir tedumilo, ibho enaan na nogho zina edagh netu ne pugha. kbha ana usirious. Tman ani nagam, aman ami na gam, keeghe? Ana gir tedum. So iibha pibha ami ukeiu odeghe alua!